Kuraka eska kuraka batarmun, wala an eska fintil darrimun, wala iska nugilton, hajeka haja aliealaton eska sukimun, wala eska mirmu.